Fomba fiasan'ny fermeture ndreka an, Izy io an misy, misy sisiny sisiny de misy le raha ampovoany anambarana ananjy, de ampiakarina miakatra izy an, de fomba fanidiana raha zany izy io an, na fomba fanidiana poketra, fomba fanidiana akanjo, na fomba fanidiana fermet- cartable an zegny raha mety ahidy aminanjy, fa vy, vy an izy.